دراسه الإقتصاد الماليه مهمه لأنها تساعدنا نفهم كيف تشتغل الأسواق و كيف تأثر القرارات على حياتنا اليوميه المعرفه في هذا المچال تفيدنا اداره مصروفاتنا و اتخاذ قرارات ماليه أفظل و هذا يساعدنا نكون مستقرين ماليا في المستقبل بإذن الله.